Swaziland adhaa ishian birria adhaa ishin toko thaa afan ishia dhubethu sadhii eeee kizungunen hindhubethi germaninen hin dhubethi hata frenchinen unum dhubethiye dhub adhaa ishian tha dhibin won birri khabdhii mambo ghan sunn faa advent yedheni canivoli iyoo spring festival khabdhii sagale ishin nyathu melting chise familinen wonni muhimua kiungo muhimua lila heshimeni famili won familia lila fan dhothi